La kú xen Kö ñí töó re fáá’ra, ñí töó kiä la jy sún ii, la kú dsa i ‘nⱥⱥ re jmⱥⱥ kö meesa ñí töó bá ‘nⱥ’, la kú dsa i jmⱥⱥ kö ‘mo sýý ñí töó ba ‘nⱥ’ kie la’ dsa i tⱥ’ kää jé nuu i ka kóó’ iä, i ká kóó’ ñí kiee’ ñí töó bá ‘nⱥ’ re bó ‘mo iⱥ kiee’ ere lí dxó kiela’ ba e re jmóó dsa ‘ñó kö kié’ ñí töó bá ‘nⱥ’, eñóó ba tá kiéé’ ñó töó re lí fó’ re jmóó dsa kö jïí jé re kiá je re guíí dsa i re lí fó’ re jmóódsa méésa jé re é’ dsa kö’ re lí fó’ re jmóódsa ´mo sýý jé re guⱥ dsa ba ñí töó la’ ba ñí töó re lí fó’ re jmⱥⱥra kö ‘ñó jé re iäära jé kiä je kí ñí töó jö ba dse óó ló ñí edse lí ‘ñó kö’ la jy sún ii e ñóó lɇ ba e kiä ñí töó la jy sún lɇ ba ‘nⱥ’ ñí töó, ajia’ re ngýna kúa exa ñí töó.